सफेद रंग से उजर रंग आय सफेद रंग से बहुते। तरह के विचार आ सके छे जैसे कि शांति के शुद्धता। के परिचय देवे छे सफेद रंग के पसंद करे वाला के बारे। में कहे जाय छे की उ शांत स्वभाव के होय छे।